כ'וואלט געוואלט זיין סיי א באקאנטע אקטאר און זייער באקאנטע א א א גוטע שרייבער, איך האב ליב צו אקטן און צו שרייבן, <hesitation> באט, אויב איך וואלט געדארפט צווישן די צוויי, וואס איך וואלט מער געוואלט? כ'מיין אפשר מ'זאל <hesitation> כ'ווייס נישט, <hesitation> כ'וואלט געוואלט ביידע